<hesitation> Nandrobaka kapila araiky tsy n̈ahy zen̈y kamaridiko t'antan̈iko tao. Izy baka tsy maintsy efa hialà tsin̈y fo. Raha volan̈iko amin̈any ah! Tsy man̈ino ndraiky drako fa <hesitation> tsy raha kin̈ian̈ao izy in̈y avô kà kapila àby in̈y malamatra oe. Hitako tsara be ndraiky nahalatsaka izy teo fa tsy man̈ino ndraiky amin̈'ny manaraka feky tandrema.